من هواياتي المفظلة هي القراءة خصوصا قراءة كتب التنمية الذاتية، وقراءة كتب الفلسفة، إللي تعتمد على التحليل، نحب نستمتع بقرائتها، لأنها بتعطيك فرصة للتفكير والنموالشخصي، بالنسبة للفلسفة والتحليل تفهمك هكي على الشخصيات الناس شخصيات من حولك على الأقل فرصة لتسهيل التواصل مع الناس أكتر.